Ин савол баҳсбарангез аст, аммо бисёриҳо бовар доранд, ки дар таҳқиқоти тиббӣ афзалият додан ба ҳаёти инсон қобили қабул аст, зеро ҳадаф наҷоти ҷонҳои бештари одамон аст.